ùwá, kɔm nɔ̀, óɖò lèe ùwá, màa àfíɔlɛ úni ɖí púsù ùú nyi elí gàké, ù fíɔlɛ úni ú no kpomlà ùŋò ká blù kayi ùú banìi, ikle ɛnɛ́ɛ̀, ɔwɔ poà, ù fía ni iku àá sú ɔwɔ poéyi ka ùú fò fo ka ùú fò fòokposo ánàbua lèe tè ɔwɔ hià sò fò dò awu tè uni mù ni iku àámi éè bàni ɔwɔ àplákià ù tò flówu úni ù nàá zi bàni úni u ne fè únà lèe ká u na ha ábua ká úni ka ù ha ábua ka à sià gbàa, ú nà tú anà ínɛ̀ ani ɔ̀kpɛ̀ káyí ɔ̀kpɛ̀ nɔ̀nɔ ówó bàa nɔɔ̀. ù nà tú anà ínɛ̀ elí ɛɖí ú no nyo ɔ̀gbè, u na nu ɔnɔ ko ùŋò úni ù ɖi ùwá le káà <hesitation> óbùnyoanì nyòoà sú ɔlilɛ, ù fíɔlɛ. ímɛ̀ à màá mi nɔ̀ɔ, bi zákà bɛ̀ɛɛ̀bɛ̀ɛ <hesitation> óɖò lèe ùwá nɔ̀nɔ ɔmi nɔ <hesitation> ka ànàáa nyo à nàáa ònyo ya ikuma búá a nyo ánìfo lèe, ì ya púsù náka náka, úni sú ɔmi <hesitation> mù ni u na fíɔlɛ ɔku màa ú náa go ù fíà ù nà mi mì ánìmɛ̀ lèe ká á nà fíà gàké ù nyo ánìnɛ̀ lèe ìnì màaké jɔà ása ú náa ni ìɖì ŋlɔwɛ sò awu ɛɖí ɔmi nì nyobìà ya ŋì ígbɔké kayi bìà bùú banìi ikle ɔwɔ àɖɔ̀ɖɔ̀ bìà nyo bú na mi nù awu ɛɖí ɔmi nì ònyobìà ya.